Ehe gne fomba famariparita sosotry momba fa- e lokanga zashy, de raha koa gitara madiniky io izy, de misy raha <hesitation> drimidrimirinao aminazy igny ao, da igny e mamoaky feo aminazy.